<hesitation> تربط الحذاء، شلون تربط الجوتي لازم تربطه ربطه وحدة وتسويها نفس الوردة. عاد دش اليوتيوب وتعلم! ما بقعد أعلمك إهني!